Tëtäguasu Grecia oa <hesitation> mbopí oreti, mopeti eta juripopa mboapipa arasape <noise> kua tëtäguasupe jeta yaeko islareta jare iguasu Egeo jare jonico jeevae icapital jae atenas imiarireta ñee griegope <hesitation>